باش نشوف اخبار العالم كيعجبني نتفرج فالتلفازة يعني في القنوات الاخبارية مباشرة هنا كيكون المصدر موثوق احسن من وسائل التوصل الاجتماعي اللي بعد المرات كتكون اخبار كادبة